Binatang yang kita tau dia pande itu ada beberapa jenis burung itu <noise> burung luri kalu burung burung luri trus ada burung kakatua itu kalu menurut kita dia pande karna kalu torang kase ajar bicara meskipun dia tara mangarti tapi dia bisa tiru tong pe bicara torang pangge makang atau manyao atau pangge nama orang pasti dia bisa tiru nah ada juga beberapa binatang yang itu maso tong pelihara pa dia perlu tong kase ajar dia pe perilaku pasti dia tiru <noise> apa yang torang kase ajar Nah itu kalu binatang binatang yang torang pelihara tapi ada binatang <noise> yang itu kalu tong <noise> pikir pikir dia memang pande <noise> sama deng ada jenis burung lagi yang mulai dari dia pe cara biking sarang itu dia lebih bagus lebih rapi tu burung colo'ibi burung apah burung baikole itu kalu torang lia dong biking rumah tu dapa lia bagus baru rapih selain burung anjing atau kucing itu juga dia pande karena anjing itu kalu torang bawa bawa dia pigi pigi utang terutama ada bahaya binatang buas yang dia pe jarak masih jao pasti dia pe Gerak gerik so kas tunju entah dia bagonggong atau dia pe perilaku tu beda deng ketika biasa biasa kucing juga bagitu ada kucing kucing dirumah yang kalu piara dari kacil kong tong kase biasa dia biking sesuatu yang torang larang atau yang torang suru pasti dia iko